احب انه يكون عندي بيتزا مدى الحياة. السبب انه البيتزا تسد جوعي. وكمان هي اكلتي المفضلة. الايس كريم احبه بس ممكن في الشتا ما ابغى اكل ايس كريم كمان لو جوعانة ما اقدر اكل ايس كريم بعكس البيتزا لو انا جوعانة باكل بيتزا كمان عشان اني احبها مرة.